طبعا، أنا اختار مكان واسع ومسطح. التوازن أخليه يتعلمه بالتحرك على الدراجة وبدون دواسة. وبعدين، البداية بالدواسة بعد ما يتعود على التوازن. أبدأ باستخدام الدواسات ببطء. أتحكم في ال <hesitation> في ال <hesitation> في ال-Dry Wheel ، وأعلمه كيف يتحكم بالمقود ويتجه بسهولة.